Au hi lo luar angkasa karna kalo au so na pasti au bisa anoli bumi ia no ko'as ia, au bisa kembangkan teknologi beuk yang ana tao fe au so'da mandofaing meningkat no inspirasi untuk generasi beuk yang seniman yang pemikiran esa terus no para ilmuan.